Sochlarning turli xil ranglilari bor. Ular qora, qizil, qari, pushti rang, va har xil turda bo'lishi mumkin. Menimcha turli xil turdagi sochlar mavjud. Bular madaniyatlardan ham kelib chiqqan xolda bo'lishi mumkin.